Jun ñanuu tumena me'en yaye kuña tradicion me'en costumbre yena xhinario yena xhiyee neja tinunun ján kuite nangueten namen ihó neguiniudu ján ihó tradicion yen ku conservado namen kondu nuu nu sando janoa veniyudu jaán, iin hú organizado naven viko ngano ja nguen chitutuxen, ndexen ujun namén tradicion chitunu hú ihá.